तळी सोबीत आणि सुंदर अस्तां तळ्यान आमि। बोटींग फिशिंग आणि हेर उसलीं कामां करू। येता तळ्यांनी नुस्ती म आसतात आणि सुकणी। येतात भुर्गेप्पणाचेओ जांतेओ यादि तळेयाक। जुळिल्लेओ आसतात तळेय थांय बसून। उदकाची थंडाई आणि सोबीताय आम्हां मेळता। तळेय भोंवटन्नेंचें वातावरण थंड आसता।